أحب حيوان الدولفين وايدي أحبه اشوفه وايد مثالي شكله مرتب شكله حلو أحس أنه حيوان وايد طيب قاعد في البحر يصير يستمتع بلحظاته في المي ما يخرج من هالمكان يلعب يستمتع أظن أنه وايد حلو وايد أفضله.